Ore si kami na ore, ore ongonto kapaya apa, apa teto hahai wu apa ren song sate mokoto mata mu kakar kuning kapaya, sama karen te ore, ra to